إذا رجعت خمسين عامًا إلى الوراء، راح أتعرف على طريقة الحياة في تلك الفترة وأعيش تجارب الناس في الوقت هذا. بحاول أستغل معرفتي بالتكنولوجيا اللي ظهرت بعد هالفترة وأشارك الأفكار اللي ممكن تساعدهم في مجالات مثل التعليم أو الصحة، لكن بحرص عشان ما أغير أحداث مهمة في التاريخ.